Bateku nakke iya punna asassa a care-care atau pakeangku, nu kuanu dolo pertama nake ku jijai hasai loro injo care-carengku hagengna jija tuttulu, nampa angallema njo baskom, injo baskomnga ku isimi anu, <hesitation> ere, ere secukupnami injo do untuk nipassabungi nampa kupanaungmi injo sabungku, sabung nu gassing kupakea to isse nakke iya sabun daia, <hesitation> punna nu care-care ta sinampeja pakeanna iya biasa kugusu-gusu limakaliji, tapi punna nu ta rie i sampulong jam kupake, <noise> kusikai, apalagi punna salora lepis, tala kulle kalea i disaring punna harus digusu-gusu iya, nu disassa anupi dipakasikapi injo do, ka injo lepis a nu liba kapalana nah biasa kunjo rie jammang-jammang apalagi ri bangkengna, biasa injo sikali a lampa-lampa le lengi ritte do, punna maingmi ku anu iya ku sabungi ase i injo anungku sassangku kuallemi kuanu ku apase arenna ku tolloso haji-haji, haggengna injo anre na busai, kah punna busaiji nu padaji arenna tala maing ni to loso, jadi punna maingmi injo ku to loso. Ansuluma injo ri dallekang ballakku angerangi care-careku injo nu maenga ku sassa ku pangingmi injo naik ku cipi-cipi iyana tala lului punna miri anginga, tapi biasa injo pole sikali kodi cuaca iya, biasa nikua oh la bosi i injo mae ka lampo-lampolongi, silalonta injo beru pakunjo sikali battusi hambangna alloa, kitta inni sikali battu todoi anunta rasa bimbangta, abangingki pantarang ataukah ri palalang ballami iya na anre naturungi i bosi do kah tania apanna injo sassanga nu kuasassayya tania sikidi-kidi, nu liba lohena.